<noise> i duon mi odi bo iduon sien ku mi atuman oye mi ka tolanaan mika toli iduon mi amigha loor ku mi apogh oye pho ipe elem bo oye pho memem bin mi ra ra dighomghan oyeoo mi ka tol iduon ku mi apogho ku mi rophogh omiin mo oyepho anighe ni iduo mi amiin oye dia anighe eni oye ka mogh i ma ezor amogh ephomoghian aadikuan ina ra miloghni reer na ilo odi aja idugh onuodi bin inmo amogh inmo mem lo khen na ulo amatuman amatuman pha na mem lo na ulo ku ke ra dighi ima k/ango muuny pho pgo ana ipe pho mira like ghan igey ipe pho ri beraan ghan imi iberaan ghan imi odo oye di arol iduo pho odo oye dia ophoph ologhi ologhi apoph toro iyaar ipin esi pho khala ma na ughaaph ni oghaaph di unighe na aghimom ribigh odi odi ra milogh ni bin ra milogh ni bin odi ra miloghni bin ologhi pho odi aphoph odopho oye pho opo pho ku edi riberaren ghen imi riberaan edi riberaren ghan imi riberaan ghan imi otuman odo pho oye pho oye pho opo oye di amogh edim ologhi ologhi pho ophoph mi ra tuman ghan odo pho oye pho opo pho odo oye di na dighi enyenum iya bin me phin esi pho na dighi enyenum iyar bin me phin esi pho mira tuman ghan opo ologhi pho aphoph pho ko mi umogh ologhi di edim ologhi mi pho bin ra loor ologhi ami apooph igey na oru okaraph oghor ami mi mi ka iibaghami rana. Bu mia mia mia mogh ophoph ologhi mia mogh ephomoghian esi awe mi ra miloghan reer mira miloghan reer mira moor khen shoor oboom enaan miloghan reer mii umogh iyar di ke epin esia ami kun ebia so mia min oye di ayighaam iduon ami mi ri beraan gha ni iwu igey atuman odopho oyeopho opo pho odopho ikpoki pho <hesitation> amuyed ikpoki ke the ekwo obalologhi obalologhi isien ekpom ma ana mem di ekpom ana ku ebaal ekpam mo ana ku ebaali obalologhi ka dighni na asighi ekpom mo ana ku na <hesitation> awi le ghi toro toro bo, ararar lo re baghe mi ina ku akipasi ekponu ana ku na enaan ku re nghč obaalologhio otu enaan ku edi naka mogh obalologhi ki ikpoki na digh otu enaan ku na abogh loor pha na bile kiheem naabogh loor pha na <hesitation> ibaam anmuuny kheen bin ro ghi ghen we obalologhi ki kuiikpoki amaariah mem di kheem na ma mi the otu di ephomoghien ku edi ephomoghian ku edi otu pho eghun otu pho abatologhi ra tol ghan kiheen ni pa pho kiheen obalologhi ra tol ghaami erumulo obophonn olo pa obalologhi olo ogina ana ku odi otu obalologhi ka tol kuala ma na umogh ikpoki phi phen ku muyedi ku ogina ana ku odi otu Mi idu on ke di yira kodeghi oro duon <noise> ku ali yira ko tol ooh ku oghiarisugh ka tol oomo pho uli obophom ro onaghanam pho ku oghia risugh. Ipe i/lo oshi arisegh ipe ku uli m ra toma ani toro oye ku oye lo arol uluoh pho khedi mi ratuman ghan ine kuuh iham bo iimi.